لا هاي ما متفقين عليها اشون نكون حشره ليوم ويحد بس ما يحظرني صراحه حشره بس ممكن حشرات ما نحب الحشرات المقززه ممكن حشره بسيطه ما مؤذية يعني مثل هاي الدعسوقه ما دعسوقه اللي تطيغ ممكن نمل نمل حلو